Raha atao ny fandinihagna amin'izy roa ty, aleokoleko le mandeha tongotra raha oharina amin'ny hazakazaka satria raha ohatra anah hihazaka mety tsy ahatônga lavitra efa reraka nefa mbola lavitra tany aleha <noise> de mandeha miadagna raha ohatra hoe andeha tongotra zany na ohatra hoe andeha juska <hesitation> ohatra hoe mahatônga <hesitation> atao cinquante kilomètres ihazaka amin'igny mety tsy tonga fa mandeha tongotra miadana <hesitation> de mety tonga fa lasa somary elaela fa amin'zay tsy reraka be vatagnanao de mandeha tongotra.